Periskop, kañum yiyata huunde to woɗɗi, <hesitation> fooɗan huunde nde ɓallina ɗum waɗee mun leelewal hono no fotoo ni, ko noon waɗta, hono no daarorgal ni, fooɗa ɗum waɗa mun leelewal. Ni woni walla yiyde ɗum hay sinno tawi ina woɗɗi.